Allor chest è 'na bella domanda pecchè tutt quant vulessm turnà aret. <hesitation> Soprattutto p' verè comm'è a verè 'na vot 'a città nosta, comm'era 'na vota 'o pianeta nuost. 'O Cretaceo, steven, c' steven a a a in Australia. Fisicament foss bellissimo a verè sti cos. Siurament, personalment a me piacess a turnà a, <hesitation> intorno al periodo Romanticismo e dell'Umanesimo, per andare soprattutto a <hesitation> conoscere gli artisti di quel, 'e chillu period fondamentalment. Ma pur 'e periodi 'e Dante, 'na cosa ca m' piacess assaje è turnà <hesitation> nella, nell'epoca antica, addò è vissut Talete, dint 'a stu periodo sto preparann pur <hesitation> l'esam e quindi 'e teng n'gap. A verè 'o pecchè 'e 'na cos, a parlà proprj cu lor. Ceh a turnà indietro nel tempo e non solo per verè comm era 'o munn all'epoca, ma proprio p' verè che teneven ngap chillillà p' pensà bell e buon chesti cos. Sicurament foss foss 'na bellissima cos.